لا اكيد مع عدوي مع عدوي بكون في اكشن في كذا كر وفر وروحه وجاية اترصد له ويتربص بي والاشياء هذي اما اذا كنت لحالي في الجزيرة يعني حتى لو صابني شر ولا حاجة <hesitation> وين بروح? من من يا من بيسأل فيني لكن حتى عدوك حتى لو صابك شر ممكن يوقف معك ممكن. يساعدك حاجة يساعدك عشان يرجع يأذيك.